ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରକାର କେଲା ସେ ଲୀତା ହୈ, ଜିନ୍ଟୋଗୀ ଚିତ୍ର କେଲା। ହୈଠାର ଅଂଦର ଯାସେ ତେଲ ଚିତ୍ର କେଲା, ଜଲ ରଂଗ ଚିତ୍ର କେଲା, ଅକ୍ରୀଲିକ ଚିତ୍ର କେଲା, ମିନିଯେଚର କେଲା। କୁଲ ଚାଡ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର କେଲା ଥାଈ। ହୈଠାର ଅଂଦର ତୀନ ପ୍ରକାରର କେଲା ଥାଈ। କାସ୍ଯ ମୂର୍ଟୀ କେଲା, ପତ୍ଥ ମୂର୍ଟୀ କେଲା, <hesitation> ଲକଡୀ କୀ ମୂର୍ଟୀ କେଲା। ହୈଠାର ଅଂଦର ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସଂଗୀତ ଥାଈ। ଜିନ୍ଟୋଗୀ ଲୋକ ସଂଗୀତ, ସାସ୍ତ୍ରିଯ ସଂଗୀତ, ପାପ ସଂଗୀତ। ପିର ଆସେ ନିତ, ନିତ ଯାନୀ ଜିନ୍ଟୋଗୀ ଡାନ୍ସ, ଵାନସା ମୈଂ ଜାନୂ ହୈଂ। କୈଚୀ, ପୂରୀ, ଓଡିସା, ଆଧୀ ସଂଗୀତ ଥାଈ।